nde vetipat miɗon jonja ɓandu am je minti shappanɗe jewego, ha asawere bo ɗon yara temerre nai ɓe shappanɗe ɗiɗi